Shal shang ngha. Shal ghang. Shang, shang dung-dung. Mpì shang kɨ shalɨ, kaɗang ngan kɨ mbì leng-lèng ce, ko kwa ɓɨ ce kat nganɨ, nga iya kɨ ɗap kɨnɨ ka ner kɨ shalà, ko nga la bɨ ce shɨk, ko nga eng nyɨ ɓɨ ɗa shɨk ko nyɨ shang ngan nɨ. Lokaci ce, ɓe shalɨ, kɨ kɨ rit nghà. Mpì kaɗang gha kɨ shalɨ ɓa mwen ɓe shɨk pò shang ngha sòsei, nyɨ kɨ shang nghà, mpì ye shala, nyi ɗo pò le fa kwa shang. Mun kɨ shali, ɓe mu kam ko mu cɨn bi mwa. mpì kaɗang gha kɨ shal ka, gha ɓa cɨn bɨ ce ka. Mpi shali nyɨ pò cɨn kɨ bi mwa mùn dung-dung. Ko ka ye nga lɨle, nga ɗap ner kɨ shala ɗa met kɨnɨ ka met ɓang. Ka ye bɨ ce, nga ɗap ner kɨ shala ɓang. Ka nga po rot kwa la bɨ ce shang-shang nge, ba ɗap ner kɨ shal ɗa ɓang. Ka nga po rot ko nga la bɨ ce ko nga cɨn <hesitation> ko shɨkna nyɨ rit ɗan ɓe nga ɗap ner shal ɗa ɓang. Ɗang kaɗang ngan kɨ shal ka, ɓe bɨ ɗa mwa, ngan ɓà cɨn ka. Mpì ye kaɗang gha kɨ shal ka, ko gha cor gak, ɓe gha karan cɨn bɨ ce ka. Ɗang gha kɨ shali, ɓa cɨn bɨ ɗa mwa. Shal kuma, gha ɗa, gha kɨni, ɓe <hesitation> ntì, lokaci ce ɓa iya kɨ ɗap ki shal ɗa ko gha eng ke kɨ jep fa mwa shɨshɨk. Ko gha la bɨ ce mwa shɨshɨk. Ko nga la bɨ ce ko nga ɓot ɗɨ. Ngan kɨ shal, ɓe nga la bɨ nyɨ, nga la bɨ nyɨ ko nga ɓot ɗɨ. Nɗin ter ce ɓe ɓut dùn-dum jɨ mwa sit gha, ɗang gha kɨ shal ka A cɨn bi ye ɗa ka, ɓe gha ɓa cɨn bɨ ce kaɓang. Mpi ye shali nyɨ kɨ yiar kɨni mwa dùng-dung, kò bi ye gha me cɨn kɨnɨ shɨ shali, ɓe shali nyɨ kɨ yiar mwa dung-dung. Ńɗin ter ce ɓe gha kàt shàl kɨni ma, ɗang gha kɨ shɨkshang ka, ɓe shang ngha ka ɓang. Ɗang gha kàt shali, ɓe shang gha ɓang. A ka shal ɗa ɓe shang gha ka cɨn bi mwa. Bi ɓut gha rot, ɓa cɨ̀n gàk. Ka yye mol gha ce jɨ dɨr gha ko po gyi kɨ bɨ cè, ɗang gha kɨ shal ɗa, ɓa ɗà pin mol gha gàk. Kuma gah pɨn mol gha ɗa, ɓe shang mol gha ɗa ɓang. Ko mol gha ɗa, nɨ lɨ te, te mal nyɨ daràn dung. Ni ga bi cɨn ngyi ɗo nyi, ɓe shɨk shang ngha ɓang. To ge lokaci ce ɓe ma gha ce jɨ dɨr gha, ɓe gha kɨ shala, ɓe den shɨshɨk. To gha kɨ shala, ɗa den ma gha ɗa, ɓe ma gha ɗa be kɨ ɓut ɗùn-dunɨ, ɓe gha kɨ shala, ɗa cɨn a, ɓe shala rit ka. A cir gha dèn magha ɗa shɨk. Ma gha ɗa po cori, ɓa pi shal ɗa nyɨ ka ɓe den shɨk, ɓe rit kaɓang. Mpì ye rit kɨni, ko mu kat ɗɨ ɓe mu terkazɨm kɨ shak, ko mù lang sari nshak. Mpiteko met nyɨ met mùn mpòkinɨ, kɨ kɨ mana ɗa. Mpì kaɗang gha kɨ shal ɗo nyi, ɗang ghà, gha pò cɨn kɨ bi mwa rit-rit di, ɓa ni gurm mwa ròt gha ɓang. Ɗang kaɗang gha kɨ shal ka, kwa cori, pak ɓe gha kɨ, gha dèn-den kaɓang, ɗang gha kɨ shal kɨni kɨ gha pɨn ngurm kaɓang, ɓe mwa lɨ te gha, gah kɨ bɨ ce ka. Mpì ye gha kɨ shal ka pɨn mwa ka, ɓe mwa lɨ te, hei, go ɗa dèn-den ɗung. Ɗang pak ce ɓe gha kɨnɨ ka. Ɗang ɓut gha te me ya kat ka pɨn ngurm, ɗang ɓut gha jɨ kat shal ɗa ɓe den go ɗa shɨshɨk, ko gha be kɔ go ɗa gha yɨt ɗɨ, ɓe rit ka. Kaɗang ye a ka shalɨ a cɨn bi fa mwa, ɗa ni ma gha ce pò corɨ, ɓɛ gha ɗap ner kɨ shàl ɗa, ko gha cɨn bɨ ce mɨ ma gha ɗa, ko nyɨ rit nyɨ ɓang, ko nyɨ shang gha, ko yanda gha kàt ko shang gha ɗa ɓang. Mpì ye kaɗang mu cɨn kɨnɨ a ɓe kɨ shangshɨk mùn ko mù tong rit-rit. Ɗang ngan kɨ shal ɗo nyɨ, pak ce ɓe mana ɗa jɨ. Bɨ ce dame nyɨ ko jɨ dɨna, te, komtak, komtak, ye rang-e? Yi yak bɨ ce nyɨ ka rang-e? Ɓà nla dèn shɨk. To ɓe nga tù mana ɗa ɗo, mpì ye bi shal rit ka ɗo ɗa. Ɓa da den shɨk, ko nyi man cɨn kɨ, kɨ bi ye jɨ gyi kɨnɨ ɗa ka be rit ka. Ɗang gha kɨni ɗang nga pɨn, ɓe kɨ shang ngan. Kuma lokaci ce ɓe mun kɨ shalɨ, ɓa ni, go ce ɓe ròt ghà ka, ɓe ni shal fa ɗa, ɓe cɨn jur fa ner kɨnɨ, ko dɨm le mbì leng-leng ce mwa ngha. Ko jɨ kɨ bɨ cde teni nɨ komtak dɨm kat ɗung, ɓe ni gha ni komtak ɓe rot ka, ɗa ni ɗa rit kaɓang. Mpì ye pak ɓe nen ɗo <hesitation> pɨ gha. Nen pɨ gha ɗa, te ka terkazɨm kɨ mɨ̀ ma gha ce. Ko gha cɨni, ɓe nyɨ shangshɨk <hesitation> mì ma gha ɗa, ko nyɨ shangshɨk gha ɓang. Mpi ye kaɗang mu kat shalɨ ɓe mu ni a ka sher mwa. Mpi ye shala, kɨ kí le ko sher gha mwa, mwa ròt gha. Ɗang kaɗang a ka shal ɗa, ɗang ghà po pɨn kɨnɨ ngò ce ka Ce ma karan rot fa kaɓang. Mwa ta gha kɨ shal ɗa kɨshɨk. Mpì ye gha kat nyet ɗang gha pɨn mɨ ma gha ce ka, ɓe rit ka. Da kat ɗɨ, ɗang gha pin mì ma gha ce, ɓe shang nyɨ, ko wu mwenɨ, ɓù mwen ka cɨt, ko wè mwèn kù tong kagakghɨ. Mpì ye shali, mu ni go mwa pò kat kɨnɨ mwa, ko mwa po pɨn kɨnɨ ngurm mwa, kɨ yal ɓe mu ròt go ɗa mwa. Ɗang go mwa kat ɗang mwa pɨn mun ka mwa, ɓe mù ròt mwa ka. Mu lɨ te, ho ɗa, ye shal kɨ go nyɨ mɨ cyar-cyàr a! Kò ne kɨ kat ɓe, kɨ kat bi ɓe pin go ce ka ɗa. Ɓa ni shal ɗa, mwa dùn sɨm gha ɗo ɗa. Mpì ya kàt ɗa terkazɨm kɨ mì ma gha ce ka. Ɗang kaɗang nga kat shal ɗa ɗang nga terkazɨm kɨ mi ma na ɓe mì mana kɨ ròt ɗan. Mpì ko ye tongni nyɨ shang mùn ku tong ka cit ɗɨ. Ɗang kaɗang hye nga kàt gàk, ɗang nga lap go ce ka, ɓe kɨ shang ngurm mwa kɨ ngan kaɓang. Ɗang kaɗang nga kat ɗɨ, ɓe nga ɓe kɨ shang ngan. Ko nga, nga cɨn bɨ ce ngurm mwa mpì ririt. Mpì kaɗang ngan kɨ shal ɗo nyi, ɓe nga cɨn bɨ ce, ko kyi lemut ngurm mwa. Ba ni shal ɗa shang gha ɓang, ko shang ngurm mwa kɨ gha bang. Kwa lok ɓa ni gurm mwa, kayi gha kɨ shal ɗa ɓang ɓa ni gurm mwa dinga kɨ ji dɨ gha. Mwa pò jɨ dɨ gha, mwa pò ji dɨ gha ɗa, mwa pò ji dɨ gha ɗa, ɓa ni shang ngha. Ɗang gha kat ɗɨ, ɓa ni go nyɨ ɓa ɗor kɨnɨ, a ni go nyɨ ɓa ɗor kɨnɨ ɓe karan shang ka. Mpì gha tong kɨ shal ɗa te gha se mbɨshɨk gha gakkɨ, ɓe shal ɗa rit kaɓang. Mpì ye kaɗa kat ɗa pɨn ngo ce ka, ɓe shal ɗa cir rit kaɓang, mpì ye gurm mwa kas gha, te ye komtak shal ni shal mɨ cyar a. Nɨ kɨ kat, Ce ɓe nɨ pɨ mun ka kɨɓut. Ko tong mbɨshɨk kɨni gak. Ɗang gha ka shal ɗang nga terkazɨm kɨ mana ye kat ka ɓe gha pɨ nyɨ. Mpì shalɨ kɨ iya cɨn bi mwa dùng-dung. Ko ne yè kɨ shangshɨk gha. Shalɨ kɨ kɨ jɨ kɨ ɓut ɗùn-dun ɓang. Shalɨ kɨ jɨ kɨ shɨkshang ɓang. Kaɗang ye gha kɨ shal ɗi nyɨ, ɓa ni, an ni, ɓi, ɓa ni bɨ ce, ɓe bɨ ce karan dun ɓut gha ka kɨɓut. Mpì ye bi gha pò ròt kɨnɨ ner kɨ shal mwa kɨɓut ba iya sit kɨnɨ gàk. Ɗang kaɗang kanda a sit a ɗa ɓa kat mì ma gha ce ɓe gha pɨ nyi, ɓe shang mì ma gha ɗa ɓang. Mpìteko mu làngsar nshak, ɓe nyɨ shang mùn ner kɨ mbì cɨn-cɨn funu mwa. Ko kaɗang mu mwenɨ, ɗang mu mwen ner kɨ shal, ɗang mu man pan kɨnɨ ɓe nen kɨ làng sar mùn ɓang. Ɗang kaɗang mu mwèn ner kɨ shal, ɗang mu man pan kɨnɨ ka, ɓe nen kɨ fwan mun ɓot, mpì ye nyi ɗo pɨ gha, ko nyi ɗo pɨ munɨ, mpìteko mǝ̀ cɨn bi ko nyɨ rit nyi nyɨ. Mpì mu cɨn bi ko nyɨ rit nyɨ ka, ɓe kɨ shang mùn kɨ mwa kaɓang. Mpì ya cɨn bi kyi rit ɗi, ɓe shang ghan. Mpì ɗa ɗak-a ɓe bi ye nga lɨ te shal shang ɗo ɗa, ɓe nga lɨ te shal shang ngan. Nga ròt ko nga bar ngò cor ka. Mpì ye kaɗang nga cori ɓe ner kɨ pus mwa ɓe nga pò ɓùt ɗùn-dun gàk. Ɗang ngan kɨ sha aha, ɓe nga mwen ɓe shang ngan ko bi nga rot mwa ɓa cɨn gàk. Ko mì mana ce nga ni ɗang kɨ cori, ɓang ɓe nga ngan kɨ shal ɓang ɓe nga ɗap bɨ ɗa ko nga dɨm nga engnɨ. Ko nga eng bi ye pò leng kɨni ce ɓe nga lɨ te yi la bɨ nyɨ kyi cɨn bɨ byɨ shɨshɨk aha mpì ko, Ko nyɨ shangnɨ. Mpì kaɗang ye nga pin mi mana ɗa ka, ngani ngan kɨ shal ɗang nga pɨn mi mana ɗa ka ɓe shang ngan ka kɨɓut. Mpì ye dole ku pɨn nshak, ko nyɨ shang mùnɨ. Ko mu mwen ner kɨ shala, ɓe shal ɗa nyɨ terkazɨm mùn ɓang. Kaɗang mu cɨn ner kɨnɨ a ɓe shal fun ɗa, kɨ dinga langsar mùn. Kɨ dinga met pokin kɨ mun. Mpì kaɗang ya cɨn rit-rit ner kɨ shal fa, ɓe nen pò terkazɨm ngha. Mpì kaɗang gha cɨn rit-rit ka ɓa ni kɨ lok ɓang ɓe shal a met nsar gha, ɓe be kɨ gha yɨt ɗɨ. Ɓe rit kɨnɨ, kaɗang ye mun kɨ shali ɓe mù dinga terkazɨmshak. Ko gha ni mal nana ce kùn-kun, ɗa ni pò cori, ɗang gha kɨ shal la, ɓa met ka da terkazɨm kɨnɨ shɨ shal a. Mpìteko gha pɨ nyɨ, ko nyi ma nyɨ shangshɨk nyɨ ɓang, ko gha ma nyɨ shangshɨk ngha ɓang. Mpì cɨn kɨnɨ a, ɓe kɨ rit mùn ner kɨ shalɨ. <noise> Shal shang. Mpì ye kaɗang ngan kɨ shal ɗo nyi, ɗang nɨna mwa pò ròt kɨ bɨ ce ɗang nga ni mwa kɨ mbì cɨn-cɨn ce, ɓà ɗap shal ɗa, ɓang ɓà nda pɨ mwa. Nga ɗap shal a, ɓa lɨ tè wù la nana mwa, wu la ku cɨn bɨ nyɨ shɨshɨk. Ɓà ni nɨgha mwa shang mwa. Ɗang kaɗang ngan kɨ shal ɗang nga ɗap ka cɨn bɨ ce nɨna mwa kɨnɨ ka, ɓa ni ɓut kɨ dùn nɨgha mwa kɨ gha, ɓe cir shang ka. Mpì ye shal kɨnɨ mu cɨn a, ner kɨ cɨn kɨnɨ a ɓe shang mùn. Ko nunu mwa mwa pan mun rit-rit ɓang. Ko gurm mwa mwa ròt gha ɓang. Ko gha ma nyɨ shangshɨk ngha kɨ mwen ɓang. Mpì ye kɨ shangshɨk ngha kɨ mwenibe rit ngha. Mwa ni gha pò cɨn kɨnɨ ɓe mwa lɨ te, ka, komtak nyɨ, Wu ma nɨ nyɨ kɨ shal aha, ɓe cɨn bɨ ce mùn. Kaɗang ye shal ɗa kɨ jɨ kɨ ɗɨm kwa cor, ɓe mwa lɨ teni ɗok komtak ɗa dok nyɨ kɨ shal ɓe cɨn mùn aha, ko nɨ shang shɨk mun aha. Ɓe ye ka komtak nyɨ cicora, bè pɨn bɨ ce mùn ka, ɓe a ɓe kɨ cucor. Mpì ye cɨn kɨnɨ a, ɓe shang mùn ko mu tong rit-rit. Ka ɗa tong ri-rit ner kɨ shalɨ, ɓe shal kɨ shang ngha. Ɗa tong rit-rit ner kɨ shak la, ɓe shal kɨni karan shang gha ka. Mpì gha mwen ner kɨ shal, kà mwen rit-rit ner kɨ shalɨ, kà cɨn mbì cɨn-cɨn mwa ner kɨ shal rit-rit dɨ, ɓe shal ɗa kɨ met rit-rit ɓang. Ɗang lokaci ce ɓe mu kat aha, ɓe mun pòk-tòk, tòk-tòk, tòk-tòk, mu ɗun. Kɨ lòk kɨ ɗɨm, ɓe mu ɗar pàngkalp mun kɨ yɨar ce ko kum cɨn zɨka. Ɓang ɓa ni mu ɗar pàngkap. Mun kɨ yiar ce ko ku cɨn zɨka. ɓang ɓa ni mu ɗar nghangkalp, ɓe mu jù bar ngò cor mwa, ɓe cìr shang ka. Ɗang mu pan shal kɨni tong-tong, ko mu pan ri-rit, ko mu terkazɨm kɨ gurm mwa, ko gurm mwa pò can kɨ kasama ka ke nu, ɓe shal ɗa kɨ shang mùn ɓang. Ɓe mbì cɨn-cɨn funu mwa rit mùn ɗo ɗa.